Al-ma shrub al ana badora aktar hubas mashrub hanal Mango, wa addariqa al basawwi baha kan hubas awwal ke ana basil girta al fogani da, basilla minna digonil-marin daka kan khuyuda-khuyuda del da basillan dugoni kan bar haka gede kula kan rihita kula.